أفظل إني أروح برحلة مع صديجاتي <hesitation> لإن الظحك والمغامرات معاهم راح تكون يعني على طراز خاص، كل واحد يعني ي- يحب جوه مع الشريك طبعا، يكون حلو كمان بس يعني مع صديجات يعني شي مختلف، بنكون على راحتنا أكثر، يعني تحس إني تعيش يعني لحظات ما تنساها، فأفظل أروح مع صديجاتي.